Menga qimmat ovqatlardan foie gras va trufellardan tayyorlangan taomlar yoqadi. Foie gras juda ham mazali va juda ko'p turli xil variantlari mavjud bo'lib, bu taomlar odatda yuqori narxda bo'ladi.